ⴳⵓⴷ ⵢⴰⵏ ⵏ'ⵢⴰⴳⵉⵏⵉⵏ ⵏ'ⵢⴻⴷⵉⴽ ⵏⴰⴳ ⵎⵓ'ⴰⴷ ⵢⴰⴱoⵙⵀ ⴰ ⵎⴻ'ⴰⵏ ⵡ'ⵔⵉⵙ ⵙⴰⵔⴰⴽⵀⴻⵜ ⵏ'ⵢⴰⴷ p'ⵔ ⵙⴰⵔⵀⴰⵙⴰ. ⵙⵓⵔⴷⴰⵏ ⵙⵓⵔⴷⴰⵏ ⴻⵜ ⵜⴰⵔⴰⴽⵀ ⵔⴰⴽⵀⵡⴰ ⴰⴷⵉⵙ ⵙⴰⵔⴰⴽⵀ ⴰⴳⴰⴷ ⴷⵉⵙ ⴰ ⵎⴰⵏ ⴰⴳⴰⴷ ⴷⵉⵙ ⵍ'ⵓ ⴱⵉⴷⴻ. ⵀ'ⵎ ⵙⴰⵀⵉpⵓ ⵉⵜ'ⵏ ⴳⴰⵏⴷⵀ ⴰⴳⴰⴷ ⴷⵓⴷ ⴰⴳⴰⵙⴰⵔ ⵔⴰⴽⵀⵡⴻⵏⴷ oⴼ oⴷⵉⵔⵉⵜⵉⴷⵉⵙ ⵙⴰⵔⴽⵀⵉⴷⴰⴽⴰ.